थाईलँड चो इतिहास खूप गिरेस्त आनी लंब आस। मध्याव्या चौदावे शेकड्याक सगळ्यांच एकवाटिन थाईलँड राज्याची थापणूक जाली। थाईलँड हो आग्नेय आसलोलो एकूच आसा देश जितून यूरोपियनान आपलो त्या देसर हुकूमशाही करुंक पावा़ंग नाय।